Karazagna fromazy ndraiky: misy le avy amina rononon'aomby regny ohatra la vache qui rit, fromazy mozarela, de regny fromazy fondu reny de misy koa fromazy vita amina zavamaniry kaka soja regny de regny fromazy soja.